بطبخ طبق الكبة المقلية لانها مميز وصعب اتقانه وطعمه لذيذ لانه فيه انواع متنوعة من المكونات واعتقد انه بيفوز بهالسبب وانا متأكدة انه ما في احد غيري بيسوي نفس الطبق فبكون الوحيدة اللي قدمت هالوصفة